Erihe erighenda ghendania namberambi, kwisi eriyenda yendania nebitsibu, kutsi nembera eyamundu akalhabamo, wanganakolha mwabindi, nekitsibu kyamakwasira wukaminya wuthe, ekyitsibu ekyi obulhikindu kyikasa nekyiyendererwa, obulhikindu kyikabyahu habwakyiyendererwa ekyo nakyo kyanganakuyamba erikolheki eriyenda yendania nebutsibu. Nekyindi wukaminya wuthi sihalhi ekyikabyahu lhuberera ngokomusungu akanabuwa athi nothing lasts forever, neryo wukaminya wuthi nembera eyawukalhabamu, siyendi syabyahu obuthuku bosi <hesitation> obuthuku bosi Halhiho esaha eyatseme, halhiho ne saha eyeraha, so wamabya iwunemulhaba <hesitation> omwe bitsibu kwesi omwambera eyikalhire, ekyo nakyu kyikakuyamba erikolhakyi erilhaba omwembera eyo. Nekyindi wukamiya wuthi siwewuwene okwe kyihugho kyino wamathakyilhabamu, wukabya wabiriminya ekyo yinanabandi ababibilhabamu, ebyosi ebyawukalhabamu, neryo ekyo nakyu kya- nganakuyamba iwawenda yendania nembera eyikalhire. Nekyindi kyangakuyamba eriye yendania nembera eyikalhire, wukaminya wuthi, wukaminya wuthi nabandi yinabandi abanimulha omwa mbere eyikalhire kulhaba niwe neryo ekyu nakyo kyanganasakusubya mwamani, ikyalheka yiwawenda yendania nembera eyiriho